अगर मुझे मीटिंग में देर से पहुँचनें का बहाना देना होगा, तो मैं एक ईमानदार और स्वीकार्य बहाना ह सके। मुझे खेद है कि मैं देर से पहुँचा, मोये अचानक एक जरूरी कॉल आय्ये गई जाए नजरअंदाज करना मुश्किल था। क्यूंकि मैं पूरी तरह से तैयार हूँ मीटिंग में शामिल होने के लिए तत्पर है, यह बहाना सामान्य और समझने योग्य होता है।